In ja ka kan'o ku kuka ja ntachun'ó xinió suan chi jatniñu ja ja ntachuo xinio sava ntu lií ja ku xinio chi nu ma kuagtniño in kuka un te <hesitation> ni ni ntajá kuti xinió te tu tu ntú luú xinió te ja ja nió kuka chi tu a ku xinio te janúkaáva ku xinío.